Le raha maniry malôha tegna tsy de haiko tsara be hoe maharegny marary sa tsy maharegny marary fa misy lerany hono misy lerany misy ôlo minaignana fa hoe: ah, <hesitation> maharegny marary izy i, izy i mahay mifandray amin'ny amin'ny ôlombelona fa tsy de tegna haiko hoe aiza ny fahamarignany.